والله يا طويل العمر، هالسالفة فيها أخذ وعطا <hesitation> النمو الاقتصادي مهم عشان يوفر الوظايف ويحسن معيشة الناس، لكن بعد لازم ننتبه للبيئة لأنها هي الأساس اللي نعيش عليه. يعني لو ركزنا على الاقتصاد بدون ما نحافظ على الطبيعة، بنواجه مشاكل أكبر بالمستقبل مثل نقص الموارد وتغير المناخ الحل الزين إن الحكومة توازن بين الاثنين، <hesitation> يعني تطور الاقتصاد بطريقة مستدامة، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار وتقليل التلوث. بهالطريقة، نحافظ على البيئة <hesitation> ونبني اقتصاد قوي بنفس الوجت.